I culur a pölu esi nurmai cume maron, ner, biund, però pöi a ie tanti ch'a völu co fe ün aut culur e cuindi a van da la da la pënnoira e a vardu s'la tavola e a decidu che culur fese